واحد الخطرا اون برانساس لقاء خريطة غامضة. ايا تلفتلها مشات عيطة للخدامة تاعها. قالتلها جبيلنا هداك اللي يحطب. نوريوهاله و نروحو ندخلو للغابة و نشوفو وين توصلنا. ايا جابوه ، وراوله الخريطة ، نصاب يعرف الغابة غاية ، دخلو ، و من هداك النهار مازادوش خرجو